Iyoo, a ɓaandi bo, bégi ndi ugí mo, he gwili a gí gwoda bâan bogi ngi mbaaŋa bta wo, we gí a bboorin raaraaye, hes go gwili ma gí <hesitation> bâana gí wii tti mada gi njalu uwoda. Mbaaŋa bta boobe, haa ndu ujód mo, fŧuun feefi unjódi uan yósi mbaaŋa bta. Umbiiŧa gimbaaŋa bta bembe, wédu wi nyaantabi, yaa ndu uto miira mo a bboorin raaraaye, ñe nyaandi, hedi raaraa ma gíte a bâan bintimbi, antimbi he. Hali rosna mo bta yo, unsiimi raaraaye, <hesitation> hali jasno mo yo, unsiim raaraaye. Yaa gébele we de, bborobilem ma de we gí bâana gí, <hesitation> gimegsi giwoda he, jyoo gembe gdúba tu gí ngi wiyi. Gima húra ge Haala túm a wi, he winooni ndu umétiwi doroŋ, he bgí ma Haala ma megesi wi, ansiimi, ansiimi raaraayi ma.